Oy! Karaha kizitina be kosa anao niany e, ao sara mi enao io va sa niady tamin-bady tan-dragno takany sa hoe misy raha nahasorena anao tan-dragno tamindreo takany? Karaha lasa zao ndreka treritrerominao mbany betrobetrohinao aketo ino ma prôblemanao avy takany io? Zakay aminahy fa karaha lasa sy mampilaminy heritreritranahy si.